Maro karazagna satroko aminay o misy satroko geda- gebageba gebageba, satroka gebageba zany misy karazagna <hesitation> ankoatran'izy satroko zany mivelatra zany basen'io satroko io zany miaro amin'ny haign'andro raha io kôfa anao miasa zio ka koa misy satroko tsotra <hesitation> ny fampiasana laha satroko misy gebageba alohaka fôgna na satroko ampisan'ny vaiavy koa, misy koa zay tô vaiavy mampiasa regny karazagna lambahoany regny fôgnosiny volo zany kara fa satroko zany zio no mamogno volo magnanjany aminay akagny.